पानी जहाज पानीमे चल्ना जहाज रहता । यी पानी उप्पर तैरता उहिमारे यहके पानी जहाज कहलजिता । पानी जहाज छोट छोटति लैके बड बड तक रहतियाँ । जब हमके बहुत ढेर समान एक ठाउँति दोसर ठाउँमे ढुवानी कर्ना हइ या बहुत हेदा मनै एक ठाउँति दोसर ठाउँमे यात्रा करना हइ कहलेसे हम्रे पानी जहाजके प्रयोग करती । पानी जहाज खास करके समुन्द्रमे यात्रा कर्ना होबे या समान ढुवानी कर्ना होबे ओमने प्रयोग करलजिता । यी बडा बडा लदियम फे प्रयोग करतियाँ । पानी जहाजमे एक ठो इन्जन रहता । जब इन्जन स्टार्ट हुइता चालु हुइता तउ उ अपन सँघे रहल मोटर ओहके घुमैता आउ मोटर घुमता ते मोटरमे पंखा लागल रहतियाँ आउ जब पंखा घुम्ता तउ पंखा पानी ओहके ढकिल्ता आउ अपने बढ्जिता अइसे करके पानी जहाज काम कर्ता ।